मेरे पास चीन सु चीन छ - सात प्रकार का जूता चीन एक तो हुइगी स्पोर्ट्स शूज होगीं एक होगीं स्नीकर्स ,एक होगीं जो मेरे काम मई ओन्दा जैसे फॉर्मल शूज भी खेड़ा चीन एक होगी लोफर्स एक होएगीं स्लीपर्स एक मेरे पास हुएगिन सैंडल्स